ବେଡିଯା ଅପନାର ପରୀତଂତ୍ର କୋ ସଂତୁଲିତ କରଵାଲେ ଵହାଥୀ ମହତ୍ରପୂନ ଏହମିଯତ ଜାଯା କରେଂ। ଜିନ୍ତୁ କୀ ସେ ଜବ ସିକାର କରଵାଲେ ବେଡିଯା ଚୁନେଂ ତା ହମେଶା ସ୍ଵସ୍ତ ଔର ତାକତ୍ଵର ଔର ଫୂର୍ତୀଲା ବେଡିଯା କୋ ଚୁନନ, ଜିମାନେ ସିକାର ରହେଂ। ଔର ଜୋ ଥାରୂ ହମାଂ କୋଈ ତା ଆସାନୀ ହୁଏ, କି କମଜୋର ଔର ବିମାର ଔର ଅପାହିଚ <hesitation> ସିକାରୀ ଆସାନୀ ସେ କରୀ ଲିଯେଂ। ତୋ ହୈଲେ ସେ ହମେଶା ଜୀତ ହୀଜେ, ଥାରୂ ତାର ସକ୍ତି ଭୀ ବନୀ ଥା, ତୋ ଗୁହାଡନା ପସଂଦ ଭୀ ନହୀଂ ଥା।